Mburuvisa iparavɨkɨta jaeko ömae vaera jëtäre, jare jukuraï omeeta yomboria, oïme vaera mbaravɨkɨ, jare jokoropi oyerovia vaera, jare oïme vaera tëtä oyembotuisa mbaravɨkɨ, jare tembiupa